Ricòrdo che questo o l'é l'anno de o Donald ch'o guägna torna e eleçioin presidensiali. Gh'an sparou co-o scceuppo sensa piggiâlo ben. Oua o comensa à parlâ e dâ di scemmi à tutti quanti. De ballon, megio no parlâne perché a naçionale, emmo zeugou i mondiali ma quest'anno, però mi vaggo à Parigi pe-e Olimpiadi con mæ figgia. Belliscimo!